<noise> Tee-shirte: <noise> lava tagna, <noise> fohy tagna, <noise> bory tagna; <noise> misy <noise> avao <noise> ty <noise> survetêment; <noise> ty jôginy; <noise> ty blozon, <noise> blozon <noise> io <noise> misy <noise> dodony <noise> lavatagna, <noise> misy <noise> dodony <noise> fohy <noise> tagna.